Lampe de poche <hesitation> mandeha pile alongany zany, de raha <hesitation> managny paoziny izy a lavalava, de lampe de poche zany a somary bitibitika koa afaka ataonao amin'ny poche, de magnazavanao mitsilo lalana anao rehefa mizimizigna igny andro.